Kuliko ngiikundi sikuku ngiikundi kabisa kuliko sisiingi ya mweru wa 12 yewwnika yesu krisimasi yeningapata nafasi yetufundisha uku duniani utaribu wa duniani.